بالطبع أنا نحب نلعب مع أصحابي لعبة فرقة، هي لعبة بسيطة وممتعة، وين كل واحد فينا يحاول يركب قطع صغيرة مع بعضهم، بطريقة معينة؛ باش يكون شكل، أو صورة معينة، نحبها؛ لأنها تحفزنا نفكر مع بعض، ونتعاون، وأحيانًا نحب نضيف تحديات زى الوقت، أو -المس- مسابقة على من يخلص الأول.